पेंसिल भी पेन की तरीका को ही एक चिज रेवे। एके माध्यम से अपन कई भी कागज़ पे लिख सका। पेंसिल जो है <hesitation> लकड़ी अर ग्रेफाइट का चिजा से बन्यो जावे। जो ग्रेफाइट की उमे पतली सिक् एक पटरी रेवे एक लीट जैसी चिज रेवे। जो उके अंदर फिक्स रेवे उके माध्यम सी जब अपण पेंसिल है कटर से होता। तो उँकी सुई जो है चपटी हो जा तो अनि तरीका से अपण देखा। पेंसिल से काम करबा को तरीको जो है तगडो है।